Ma ko se aiparavota jukuraiye jae yau va jau yave, ma jau jembosɨ va, mbaetɨ mbate ko se jau ayepokua jëë va jau vaera, esa ojaete, aramoete sepɨa kirai oyapo, jaeramo ko se ma aeka mbae reta oime yave jëë äve, o jembosɨ äve va, jokua nunga reta se jau.